<hesitation> esie esamulanga muvukhala empere nee vukhala vyeliduka, liduku lilinofundu fwo khukusia fundu few esitima esie mwene nivere mufundi wositima kasi yusiyusi niyinyoleshe yestima, engusia khutsia taa nivere neliduku mutown kitale, lindi liveree ingo awendulanga avundu varii evutali kazi niyanyoleshe ninende vijana vanje avayirangaa khuground, esie mwene engusianga etsiwire, tsipipes tsibulb esie mwene niveree na vaaana vana vaari, mulala uvere muclass yaaa sita owundi muclass yokhuranga na vosi endipanga efees. Sasa vukhala vunovyo nivyo vukhonyonga endipira avana efees atayingo efamili yanje yesi inyolaa yayilya khururira mubiashara yanje. Sikali vali vukhala vuno vwonyenee vukhonyanga kando nende vukhala vweliduka vuno, esie omwene kama mchenguuu vumbashi nivuli avundu khumbakha etsitsu khandi sengasanga khukosa khutsia ekasi kama yeneyo. Yani manye nikhuri vijana lazima khukhare khurume iwanyi khakhunyolee vashere refu nende vevur vefu khavayole shavalalia lavutsu niwikhala tsaa vantu valatsa khukwivakho mutown vasu olevanga tsisendei kachiru nolenyera mushivali shakenya shinu vijina vanyanji vakhayire ouifwi sichira shina? Sifalenyonga khwiruma khukhuka ekasi tau siralenyaa khwimuma khokhola rukhala tawe valenyaa khuvaa vakra manikenako onyala vari maisha kako kakhava mateyo onyola vasikari vakhaanza khukhukhava serikali niyatsa khukhukhava maisha kako sikali malayi taa olava murilendesheria shivala shilavaa shakhalipaa khandi vantu valakhuyanza vantu vanyinji kama esie vantu vanyinji vekompanga khukhale ninasie khuvukhala vwanjevwe stima yino nutsia iwefu notsia kitale vantu vanyinji sana vekumpanga khwikhala ninasie eeeh nakhunyakho vanee mukkhala vwavo vesi valala vao valala vao vaula vao vasampanga tsinyeniii.

Ofune mbere kenako khandi orera khurakokemwesi mwesi chiviri matuma onyala khufuna ata khaturakhaviri khumarika khuri khalia olanyola mutsu itsaka siyirumu taa aya shindu ori mukanda orakanga khaviri khumwaka sichira novaka mutuma kokhuranya oraramo namakanda noraka matuma kakhaviri oraramo namakanda kandi kave kakhumire itsala mwipoma kapisaa etsinduma tsiwo khunendee emichera iwefu ino, afundu wa motsi kushiro avuntu kama nwenao nio wakhurakanga tsinduma khaye oyavee litukho litsie asivulayi vwene khoremu induma. arii mmm norama onyala itore lirambiye vulayi vwene notsia khukusia unotsisendi tsindei ayaa tsinduma tsasi nitsakhakhomesa notsia khoyira khusoko nonyola tsisendi nuri nooo vukhala vurwo nokhwirunuka vivee vivevulai vwene vukhutase tsisendi. Ayasi matuma yiwo wakati yakolanga kaina ebeikhu niwasuna manyinji kene unyola khutsui khusoko vulayi sana nokusiakho makunia uri karanu urere namapesa malayi konoo mang’ondo mpaka nochenda vandu vari muya oyo nomutachiri khanee taa novulimi tsaa vulimi niwinivesta sivu khukusianga tawe niwo khuchentsa nikhunyola shititi shakhulenyanga esie ndayanza ekasi yunje sana sichiri niyo yikhoriranga shanenyanga yikhoriroaaa maitaji kanje kosi.